tugin duke fikarl ika jilin tani male nerafijela tugin duke tugin duki kani irkuna tug dukin nogrin dambi waiina irkuna tugin duki kan moj tabid bahar tana aragina tugin duki kan mi asara intan uu nogril mira tochikesu tugin duki kat ademri wida tugin duki ka dolimona ingir aintul getirakir ureji wala ken guri mona tukin dukikan wida غيم malek agar wetela limi tugin dukikan miwida غيم agartan agar wetela limi tarn baton awi irukuna ki.